gott kvöld við ætlum að ræða tvær nýjar íslenskar leiksýningar í kvöld hún pabbi sem leikhópurinn frumsýndi í Borgarleikhúsinu á föstudag og svo er það gott fólk sem var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu sama kvöld þau eru komin hingað til mín Bryndís Loftsdóttir gagnrýnandi d v og Snæbjörn Brynjarsson verið velkomin bæði tvö takk við skulum byrja í Borgarleikhúsinu á henni pabba verk eftir Klöru Hergils og Höllu Óskarsdóttur þarna segir Hannes Óli Ágústsson leikari sögu sína og föður síns sem kom út sem fimmtíu og sjö ára og fór í ferli í kjölfarið og heitir núna Anna Margrét Grétarsdóttir hann er enn þá og gerir það með aðstoð til dæmis viðtala við föður síns og svo

Hannes Óli er dásamlegur leikari að því því leyti að manni líkar svo vel við hann hann er svo notalegur

ég ætla að leyfa mér að segja ég held að hann eigi örugglega nokkur atkvæði sem Sigmundur Davíð krækti í þegar hann lék hann

að Hannes hafi náð nítján prósent

hann vinnur mann ofboðslega

á sitt band af því að hann hann er svo heiðarlegur og mann langar til þess að vera vinur hans sýningin er einlæg hún er svolítið takmörkuð hann segir fyrst og fremst

svolítið hlið föður síns frá því hann man eftir sér úr sínu uppeldi og hvernig samskipti þeirra feðga hafa verið og svo þessari þessari stund þegar pabbi hans hringir í hann og vill hitta hann og segir honum að hann sé að fara í kynskiptiaðgerð og fer með okkur algjörlega þangað maður fær öll smáatriði úr bolnum allt sko en við vitum ekkert um hina hliðina í fjölskyldunni í rauninni er hún strokuð meðvitað út fjallar bara um sig og föður sinn þau taka það alveg fram að það þarf að vera leyfi til þess að fjalla um þetta efni meira að segja er það siðferðislega rétt að að fjalla um

sé á sviðinu og þess háttar er það rétt að

fjallað um svona

eitthvað til þess mér finnst þetta takmarka sýninguna og ég sakna þessara radda ég

saknaði mömmu hans maður fékk einhvern veginn óljósa mynd af henni og maður veit

er hjartahlý kona maður saknaði hennar og maður saknaði frekari viðbragða þau voru ekkert rosalega mikil frá Hannesi Óla hann er leikari og þetta er kannski meira samþykkt innan innan lista eins og eins og pabbi hans segir segir við

var í Danmörku

taka þessu betur en

ég held að allavega fyrir svona okkar kynslóð og okkur sem eru á svipuðum aldri og Hannes þá er þetta svolítil nostalgíuferð einmitt með öllum kvikmyndasenunum og ljósmyndunum og jólunum og

ég vil meina samt sem áður sýningin á ótrúlega mikinn rétt á sér því ég vona svo sannarlega að það verði ekki fleiri sem ákveði að koma út að skipta um kyn á þessum aldri heldur komi miklu miklu fyrr því einhvern veginn fannst manni svo sorglegt og átakanlegt að Anna Margrét fái ekki að vera stelpa eða ung kona skvísa eða eitthvað svoleiðis það fannst manni sorgin í þessu sem sem ég vona að allir sem hafi þessar þessar hugmyndir eða hugsanir fari á þetta verk

og haldi áfram með sitt líf það þessi einlægur sannleikur

viljum öll lifa þessu fullkomna lífi en það fjalla engar bíómyndir um fullkomið líf það er

við skulum skipta yfir í Þjóðleikhúsið þar var frumsýnt nýtt íslenskt leikverk gott fólk byggt á skáldsögu Vals

að hluta til á raunverulegum atburðum í leikgerð hans og

una Þorleifs leikstýrir segir frá Sölva og Söru pari sem er skilið að skiptum og hún hefur samband við hann nokkru síðar eftir að þau skildu og og ásakar hann um að hafa beitt sig kynferðisofbeldi einhvers konar ofbeldi

og vill að hann fari í svokallað

biður ekki um leyfi ég er nokkuð viss um það að það séu þó nokkuð margir þarna úti sem telja að þetta verk sé á vafasömum stað siðferðislega sem er athyglisvert því

um þessi gráu mörk hvað hvað er leyfilegt og hvað ekki innan samfélags og má kannski halda því fram að höfundur hafi gengið yfir yfir mörk þolanda eða söguhetjunnar upprunalegu í þessu sambandi og má jafnvel segja að áhorfendur gangi yfir einhver mörk með því

fara á þessa sýningu manni

sem er komin til að hnýsast í átakanlegan harm tveggja einstaklinga en maður getur engu að síður skilið þetta að

þetta er skáldverk og við getum

við verðum að gera það það er bara þannig

það verður að undanskilja það og þá er þetta verk þannig að það hefur sótt rosalega mikið á mig ég er ekki fyllilega sátt við það ekki algjörlega rétt ég hefði viljað sjá hógværari og geðþekkari þetta er svolítið skrítið við erum hérna öll

að geta sett okkur í spor en okkur skortir svolítið samkennd með viðkomandi og ég held að það skýrist að tvennu leyti það er svolítið casting Stefán er mjög góður í að leika óþokka og að öðru leyti það hann gengur svo langt yfir þessi mörk að manni finnst ekki eins og maður sé inni á þessu gráa svæði maður er ekki í vafa um hvort þetta sé ofbeldi manni finnst hann beita ofbeldi hann tekur þessa spennu frá manni þetta fer alla leið

dálítið mikið gert úr kynferðislegu ofbeldi en ég held að þetta andlega ofbeldi og

gera stöðugt lítið úr einstakling og

þarna er gert þetta andlega ofbeldi að það hefði verið svo miklu sterkara og kannski höfðar betur til áhorfenda samband þessa fólks það er kannski aldrei á jafningjagrundvelli við sjáum eina senu þar

sem Sara ræðir við Sölva á jafningjagrundvelli og þá bregst hann við með ofstopa og rekur hana burt þannig að þetta virðist vera maður sem er kúgaður í eðli sínu já og í í leikritinu á hann einn vin og maður hefur á tilfinningunni að það sama gildi í þessum vinskap að vinurinn sé í raun

verið meira spennandi ef hann hefði verið meira venjulegur venjulegri og ekki ekki

maður finnur ekki til samsvörunar með þessari persónu þá

áberandi í þessari sýningu mér fannst senurnar sem stelpurnar léku ekki vera jafnvel unnar

unnar

sagan skrifuð út frá honum en ekki ekki henni þetta er hans saga ofboðslega mikið maður hefði kannski viljað fá að

þetta hefði verið gagnlegra að heyra betur hennar hlið og hvernig henni leið og dýpka það svolítið en ég er

sviðsmyndin er mjög flott þetta er rosalega vel gert leikurinn er alveg þokkalega sannfærandi alla sýninguna hún rennur vel Baltasar Breki á

en hin eru í svörtum poka ekki síst stelpurnar

við súmmerum súmmerum þetta upp í lokin þetta er sýning sem tekst á við afskaplega stóran og mikinn efnivið en það kannski tekst ekki alveg eða hvað jú á einhvern hátt gerir

ég get ekki ekki sagt að það geri það ekki og ekki sagt að

það algjörlega en þetta er áleitin sýning þetta er gott verk en en gott að hafa í huga að þetta er meira skáldað en eða hvað svo er þetta gott kjaftshögg fyrir gott kvöld kvikmyndin fór sigurför um kvikmyndahátíðir heimsins á árinu sem leið nú er komið að því að Íslendingar fái að berja þessa mynd augum en hún verður frumsýnd hér á landi á föstudag

er þroskasaga tveggja vina sem eru að kynnast ástinni í fyrsta sinn og annar áttar sig á að hann ber kenndir til vinar síns hingað eru komnir leikstjóri myndarinnar Guðmundur Arnar Guðmundsson og aðalleikararnir tveir Blær Hinriksson og Baldur Einarsson verið velkomnir takk Guðmundur byrjum á þér þessi saga hefur verið lengi í undirbúningi hvers vegna leitaði hún á þig af hverju vildirðu segja þessa sögu þetta byrjaði fyrir tæpum tíum árum þegar ég var í Listaháskólanum og var að reyna að finna eitthvað til að skrifa um og hafði aldrei skrifað áður vissi ekki hvort ég gæti skrifað og þá dreymdi mig draum um vin minn sem bjó í litlu smáþorpi sem ég bjó að hluta til og hann hann var látinn

dreymdi hann eftir að hann lést og hann var í sínu þorpi þetta var mjög fallegur

og þegar ég vaknaði þá hugsaði ég já ég ætti að skrifa um um þetta tímabil og fjölskylduna mína og hann og mig það var svona innblásturinn fyrir fyrir sögunni söguna til að sýna að þú gætir skrifað svo þarftu að sýna það að þú gætir leikstýrt já já síðan áttaði ég mig á því þegar ég búinn að skrifa handritið fyrstu þá vissi enginn hver ég væri og treysti mér enginn til að gefa mér allan þennan pening og þá þurfti ég að fara að sanna mig og fór að gera stuttmyndir

er borin uppi af þessum drengjum hér Baldri og Blæ

komum að ykkur þú nærð ótrúlega miklu úr þessum unga leikhópi hvernig fórstu að því ég hef alltaf unnið með ungum krökkum allar stuttmyndir mínar og svo framvegis það hefur verið með og þetta er bara undirbúningur við vorum í tíu mánuði í

krakka sem eru metnaðargjarnir eru tilbúnir að ganga eins langt og þau geta og eru ekki að spara sig þá er þetta þeim að þakka af

hverju sóttust þið eftir að taka þátt í þessari mynd blær frænka mín lét mig fara í prufur eða sagði frá þessum var mjög áhugasamur svo ég fór í prufur og komst alltaf lengra og lengra hlutverkið en þú Baldur það var hringt í mömmu mína til að fara í þið náið strax mjög vel saman hvernig var að leika í þessari mynd af því að þetta er mynd um viðkvæmt efni og þið eruð oft í mjög innilegum

og þvíumlíku var það aldrei erfitt jú ferlið sjálft var mjög erfitt en sömuleiðis afskaplega skemmtilegt klárir fyrir allar senur og innstilltum okkur fyrir tilfinningaríkar senur fyrir einhverjar senur en þegar ég fékk að kynnast öllu teyminu

ekkert mál það hefur verið ríkur partur af því einmitt að búa til traust á tökustað og svona já já og gegnum þetta

tíu mánuðir þá fengu krakkarnir sem þau áttu að fara að gera

á settinu við létum þau strax vita þið þurfið að gera svona erfiða hluti það var áður en það væri eitthvað sem þú værir til í áður en allt byrjaði þetta aldursskeið unglingsárin hvað heillar þig við þennan þennan tíma það er svo mikið undir þetta eru svo stórar tilfinningar það er akkúrat það var að gerast maður var að upplifa fyrsta kossinn fyrstu kærustuna fyrstu

skömmum tíma kannski þrír mánuðir eða fjórir mánuðir er bara eins og nokkur ár í dag og ég átti frekar dramatísk unglingsár bæði gagnvart

fullorðnum og og vinum og alls konar þannig það var bara svo margt sem sem sat eftir þegar ég var yngri þá fannst mér alltaf fullorðnir ekki átta sig á alvarleika lífsins sem unglingur og og gera kannski smá lítið úr okkar vandamálum sem unglingar

mig langaði alltaf að geta sýnt þeim að þessi vandamál eru raunveruleg ef ég

strák þá er það mjög hættulegt þú hringir ekkert bara í mömmu hans ykkar tilfinningar viðtökurnar hafa verið virkilega góðar þú hefur flakkað um heiminn og sýnt á helstu kvikmyndahátíðum heims unnið til verðlauna í Þýskalandi Bandaríkjunum Úkraínu Ítalíu af hverju heldurðu hver er lykillinn á bak við þessa velgengni þetta er bara mjög mikil vinna og svo vera einlægur gagnvart því sem þú ert

að

passa alltaf að vera að segja satt og rétt frá eftir alla þessa velgengni

gera þér vonir um að hún verði jafnvel tilnefnd til Óskarsverðlauna ég á mínar fantasíur og drauma byrjaði í kvikmyndagerð þá hefur hefur það verið hluti af mínum fantasíum þangað til annað kemur í ljós hvað tekur við hjá ykkur strákar er þetta ég ætla að leggja allt undir fyrir leiklist þetta verður meira og minna framtíð mín takk kærlega fyrir komuna og innilega til hamingju með þessa mynd gott kvöld á Rifi hefur verið sannkölluð

menningarlífs á Snæfellsnesi þar hefur Kári Viðarsson leikari staðið fyrir níu leiksýningum á undanförnum sex árum og um hundrað listviðburðum á ári hverju nú ætlar hann að segja þetta gott í bili en kveður með sýningu á leyndardómum Snæfellsjökuls eftir

að vera draumurinn minn mjög lengi að vinna með þessu sögu Snæfellsnesinu

margt í gangi ég myndi segja að þessi sýning væri óður til ímyndunaraflsins og bara leikhússins sjálfs

sýning sem Kári hefur sett upp í frystiklefanum um þrjátíu manns taka þátt í sýningunni bæði íslenskir og erlendir listamenn þar af sautján krakkar frá Rifi og nágrenni sum þessara krakka eru kannski að ferðast í klukkutíma til að

æfingu og foreldrar eru að bíða hérna á meðan við erum að æa með þeim í marga tíma og keyra síðan aftur heim það er bara æðislegt og metnaðurinn er gríðarlegum í þessum krökkum og hæfileikarnir eftir því

Kári viðurkennir að hafa teflt djarft á ensku utan höfuðborgarsvæðisins og utan háannatíma í ferðaþjónustu en það virðist hins vegar hafa borgað sig það er búið að vera alveg

á allar sýningarnar og gott betur en það að þessu sinni var fólk það hrætt að fá ekki miða að það er byrjað að leggja inn á okkur okkur óspurðum kaupa þó að það sé allt orðið stappað hérna inni en það er bara lúxusvandamál Kári hefur alltaf lagt áherslu á að rekstur frystiklefans sé sjálfbær og sniðið sér stakk eftir vexti styrkur frá leiklistarráði gerði honum kleift að setja upp fagurfræði verksins að ég fíla þannig leikhús svona hrátt leikhús en líka svolítið vegna þess að við urðum að gera þær níu sýningar sem Kári hefur sett upp á síðustu árum eru aðeins brot af þeim listviðburðum sem boðið er upp á síðasta ári þá eru langt yfir hundrað listviðburðir í þessu húsi þannig að íbúar í Rifi eru mjög

listir og menningu myndi ég segja

hefur síður viljað fara á flakk með verkið kannski mikilvægasta ástæðan er sú að yfirleitt eru sýningarnar unnar frá upphafi til enda í þessu húsi og eru

í öðru lagi finnst mér ótrúlega mikilvægt að fólk komi hingað og geti labbað út úr leikhúsinu verið búið að sjá sjá ferðina að miðju jarðar þá blasir jökullinn

þú ert bara á staðnum ég hræðist það að ef ég fari með sýningarnar mínar hingað og þangað að koma og það fari bara að hugsa ég ætla að bíða þangað til næsta sýning kemur bara til Reykjavíkur ég er rosalega ánægður með að við erum að fá hrikalega mikið af fólki sem ferðast langt að til að koma og sjá sýningarnar hérna í húsinu en nú er þetta komið gott að mati Kára þetta er síðasta sýningin sem hann ætlar að setja upp í ég er búinn að vera hérna í sex sjö ár í þessu það er búið að vera alveg frábært

til að ég þróist og bæti mig á ýmsum svæðum þá þá er ekki hollt að þægindaramma mér finnst rosalega gaman að enda á þessu verki þetta er svo langt út fyrir minn þægindaramma þetta eru ekki endalok leiksýninga í klefanum núna á ég þessar sýningar sem eru orðnar níu talsins og við erum með okkar

ég ætla að halda áfram að notar þessar sýningar og halda áfram að leika þær og við höldum áfram að taka á móti gestasýningum og við höldum áfram að halda tónleika og ég held áfram að vera með annan fótinn hérna í húsinu og oftast báða fæturna en það er bara rosalega krefjandi andlegt ferli

fara í gegnum það búa til leiksýningu frá Gunni það er bara kominn tími á að taka break og finna eitthvað annað en ég veit ekki hvað það er ég er ekki búinn að ákveða

bara gera eitthvað skemmtilegt